أنا بفضل العمل خمس أيام بالأسبوع لمدة ثلاث ساعات، لإن هذا بيخليني مشغول طوال الأسبوع وأقدر أوازن بين العمل ووقتي الخاص، كمان بكون أكثر إنتاجية وأقل شعور بالإرهاق، أما يوم واحد لمدة خمستاش ساعة ده بيكون متعب جدًا ويأثر على حياتي الاجتماعية والراحة، النظام اللي يتضمن العمل اليومي بيعطي فرصة للراحة والتجديد.